Ebyalya ngebyu eribibika nuku birikendibya ibikabolha kwitsi eritsanda, kangabugha indi ngesya esya cabbage. Esya cabbage wanginasihira omwanyumba omuthe ekyithunguthanu kyinene. Owasitheka omwanyumba omune omwanya omunamuhika embehu isyabya isisyendibolha. <hesitation> <noise> Imwabya nebindi obo ngithwebakonzo thukatsumba ngesombe thukalyayu kutse edodo, eribugha ghuthi ghisalyayu omunja, yibye isiyathuma, wanganahirayu omwamaghetse. Iwathekayu omwamaghetse kyiro kyighuma ighukisalyayu omunja, kwitsi esombe yaghu iwatsanga kwamaghetse neru iyaya obuthuku ibwahika obweriyatsumbayu isiyathahonga iyabya iyinendeke. Imwabya nebindi ebindi byalya nabyu ebyabanganumya ibyalibwa ibinumire. Neryo bakabyumaya okwamwisi ibyalibwa ibinumire, neru bakabyumaya okwamwisi neryo ibabihira ibahika omwanyumba. Obuthuku obweribirya bukahika neru ibwa iwaya bihamu iwatsumba iwalya, isibyathatsanda nekyiro nakyighuma ibine ndeke. <hesitation>